Lu tempu a Singapore è tanticchiedda stranu pirchì a li voti agghiorna bonu ma in tempu di na para di uri si metti a chioviri e ‘un la finisci chiù. Singapore si trova in Asia ed è vicinu l’equaturi pi tali motivu 'un c’è na differenza granni tra la stati e lu nvernu, ma la temperatura è quasi sempri costanti e li pioggi sunnu tuttu l’annu. Li residenti sunnu abbituati a ‘stu tempu ma pi li turisti è stranu ca la stati chiovi. Però c’è di diri ca facennu puru bon tempu tuttu l’annu, li turisti ‘un finiscinu mai di visitari Singapore e chissu porta dinari.